Pius alta fit una cosa una una <hesitation> una situazzione, fit unu momentu propriu im- importantissimu, ca fit una cosa, ti sentias mannu, ti sentias <hesitation> capazze de fagher mezus de sos atteros o <hesitation> o de imparare a bider comente faghian sos atteros, e tue bi torraias a proare e e spesso custas cheriat narrer a ti segare sas calzettas, a ti segare sa su 'estire e quindi daghi torraias a domo ischias già ite t'aspettaiat, fimus prontos puru a custu però nde 'aliat sa pena, zertu cando torraio a domo ischio già chi mamma mi naraiat: su 'estire t'as imbruttadu, su 'estire t'as segadu, ses un'iscalmanada, ses, però eo o <hesitation> mi lu naraian, mi mi brigaian ca m'imparaian puru su, mi naraian chi fio unu masciazzu, però o <hesitation> resessian puru a mi cumprender e e azzettaian pensende chi tantu fimus piseddina e chi cussu fit s'ambiente, bi fin passados issos innanti 'e a nois, ca in effetti no aimus computer, no aimus <hesitation> cellulares no aimus nudda e resessiamus a nos inventare <hesitation> giogos cun calesisiat cosa fina cun su filu chi no chi nde falaiat dai su 'estire segadu, acciappaimus unu modu pro l'imboligare o unu sistema pro e <hesitation> puru cussu filu diventaiat unu giogu e quindi sos <hesitation> sos <hesitation> su babbu e, babbu e mamma alla <hesitation> a sa fine puru brighendemi m'acciappaian puru carchi momentu pro pro rier, e <hesitation> pro cumprender e mancari a raccontare a sos nonnos puru s'azzione fattu e e quindi custa briga resultaiat puru unu momentu de de cunfrontu ma ma unu momentu puru afettuosu inue tue cumprendias chi <hesitation> su chi aias fattu podiat esser isbagliadu, ma comunque su babbu e sa babbu e mamma bi fin sempre pro mi cumprender, pro mi abbrazzare, pro mi cumprimentare, cioè pro <hesitation> e quindi puru brighendemi e cumprendias e fin abbastanzia severos e dezzisos in su 'e mi narrer, però passadu cussu momentu su c'aio fattu o a sa fine mi rendiat puru cuntenta Ca babb'e mamma la raccontaian puru pre esempiu a nonna, a nonnu, a zia, e quindi tutto sommato naraio si, ap'isbagliadu però dai so pur'istada simpatica, mi sentio cuntenta tutto sommato de cussu de cussu cumportamentu <hesitation> poi in atteros momentos fin <hesitation> mancari <hesitation> semplizes, no aian una grande coltura <hesitation> babbu ai e mamma aian sa quinta elementare, però nos an sempre imparadu valores importantes e non solu imparados, nos los an propriu mustrados, los an vividos in in donzi momentu. Una cosa bella chi m'ammento pre esempiu est cando torraio dai iscola <hesitation> in modu particulare <hesitation> in su periodu de sa primmavera chi fit <hesitation> s'istajone chi mi piaghiat pius e torraio propriu a brincos dai iscola, cun d'una caltella non cun d'unu zainu, cun d'unu trolley, cund'una caltella lizeri chi b'aiat intro unu libberu e no duos libberos anzis e duos cuadernos, ma b'aiat iscrittu tanta <hesitation> tanta robba, b'aiat iscrittu tantas impressiones, tantos tribaglios e de <hesitation> e de cosas chi eo pensaio e lizeri e mi permittiat de currer tranquillamente no no mujaio s'ischina, brincaio cun sa caltella in manu e m'ammento chi cand'arrivio a <hesitation> a sa carrera mia, acculzu a sa carrera mia intendio su fiagu in s'aria, su profumu de su sabone Marsiglia chi <hesitation> sas mamas in generale <hesitation> impittaian pro isciuccare sos pamentos, sos balcones tot'abbertos ei sa 'oghe de carchi una chi comunque fit sempre cantende, mancari tribagliende, battazende però cantaiat e <hesitation> sento apo propriu una bella <hesitation> una bella <hesitation> unu bell'ammentu de custu momentu, <hesitation> torrare a domo e acciappare sa domo profumada, acciappare a mamma pronta <hesitation> chi lassaiat totu e si seiat cun sa falda, si frobbiat sas manos e m'ascultaiat e mi preguntaiat ite aio fattu ed eo fio segura mancari de pagas cosas, no aio fattu inglesu, no aio fattu educazione civica in in particulare, ma <hesitation> totu su c'aio fattu in iscola podiat parrer pagu in cantidade Ma fit pienu de impressiones, fin <hesitation> fit pienu de sensazziones e <hesitation> custu momentu fit importante meda e <hesitation> mi rendiat propriu cuntenta, su sole propriu e luminosu in sas carreras, e non fio sola a torrare a domo, <hesitation> torraimus umpare cun sos cun sos atteros cumpanzos e e totu sas mamas fin igue cun custa domo frisca de profumos dai sos balcones abbertos, ma calda de <hesitation> de amore, calda de <hesitation> de attesa, de aspettativas e custa fit una cosa <hesitation> un'ammentu bellissimu, <hesitation> una cosa coriosa est istada <hesitation> cando eo mi so acciappada mama, apo chilcadu naturalmente de viver segundu sos valores chi aio, chi m'an trasmissu sos genitores, chi m'an fattu viver e connoscher sos genitores e <hesitation> e in parte apo chilcadu de viver a su matessi modu pro trasmittere a fizu meu e su chi eo ap'imparadu su chi eo a Apo vividu su s'esperienzia mia, naturalmente rendendemi contu chi sos tempos fin cambiados e puru si a s'incominzu ti pariat fazzile ca fisti piena de totu un'esperienzia, eo in s'esperienzia mia so cuntenta de su chi apo vividu cun su cun babbu meu e cun mamma mia, e cun sa familia mia e creio chi fit gasi fazzile pro pro lu trasmittere a fizu meu, mi pariat chi bastaiat de lu viver e anzis forsi seguramente pius, ca essende mastra <hesitation> mi so sempre e cunfrontada cun sos tempos, però mi so abbizada chi <hesitation> pianu pianu cun su passare 'e sos annos sos valores chi fin funda chi fin fundamentales, chi fin importantes, essenziales, cun su passare 'e su tempus custos custos valores sun passados pianu pianu e <hesitation> sempre diminuende, sun andados sempre perdende de valore e tando eo mi naraio ma coment'est possibbile chi <hesitation> custu accadat si eo mancari cun unu una preparascione <hesitation> pius cumpleta, so resessida, cioè devo resessire a trasmittere a fizu meu sos valores de sa vida, e invece mi so acciappada cun grande difficultade ca non fit cambiadu su mundu, su mundu est sempre su matessi, ma sas esiggenzias, ma forsi su <hesitation> e no est cambiadu su mundu, no est cambiadu su tempus, sun cambiadas sas esiggenzias de sas pessonas, eo torraio a domo felizze e segura de b'appacciare a mamma mia pronta a mi premiare o a mi reprendere, ma <hesitation> eo pro poder <hesitation> pro fizu meu cando torraiat dai iscola acciappaiat sa baby sitter, a <hesitation> acciappaiat sa tia, acciappaiat sa nonna o mancari una una 'ighinante de fiducia chi mi faghiat su piaghere de l'andare a leare, totu pessonas chi seguramente an an appidu insomma accabadas, pessonas responsabbiles, ma non fio nè eo e nè su babbu, quindi <hesitation> in me s'est creadu puru <hesitation> unu una <hesitation> unu una sensazzione De <hesitation> unu sensu 'e culpa ca naraio u non bi so e e cando torraio a domo dai su tribagliu, ca tando insegnaio in Olbia e ch''essio chito meda su manzanu a sas sette e mesa e rientraio a domo puru a sas otto e mesa, non donzi die ma <hesitation> ispesso, cando torraio fizu meu e fit drommidu in su divanu, ca mancari calchi unu o sa nonna o sa tia o calchiunu l'aiat fattu sa doccia, mi l'abbaidaio e e nd'aio sa pena, ca non bi fio, puru si mi rendio contu chi su chi eo fio fattende lu fio fattende pro isse, però custu custa sensazzione m'at accumpanzadu pro annos meda, quindi forsi puru custu bisonzu, custu fattu de no esser presente, comente fit presente comente fin presentes sos mios forsi <hesitation> nos at sia a mia che a maridu meu, nos a giuttu forsi a cumpensare in atteru modu, forsi a lu <hesitation> a lu giustificare troppu in situazziones chi invece non l'aio devidu <hesitation> non l'aimus devidu giustificare o forsi a li dare troppu pro cumpensare E sa <hesitation> su chi pensaimus, su su sa s'assenzia non sa presenzia costante e <hesitation> nos semus impignados o a fagher de su mezus e <hesitation> eo <hesitation> penso chi <hesitation> no est chi sia contraria a su tribagliu, ca eo tribaglio, però no est fazzile a giugher addainanti una familia e unu tribagliu no est fazzile, zertu at aspettos puru positivos rispettu a tantos annos faghe', però o <hesitation> non si podet <hesitation> cioè so su tribagliu oe ti recherit troppu troppu tempus troppu tempus, passan sas dies chi is chi chi como semus pro forza cuncentrados subra su computer, subra sa burocrazia, subra troppu impignados e Cando s'arrivat a <hesitation> arrivit s'ora de cuntrestare, de discutere, de carchi problema no amus sa calma, no amus sa serenidade pro lu poder pro la poder cuntrestare, zertu amus cumpetenzias in pius, grazzie a s'esperienzia, grazzie a sa cultura, grazzie a sa connoschenzia de atteras pessonas, a su rapportu cun sas collegas, a sas esperienzias de sos atteros genitores, ma su tribagliu <hesitation> ti 'attit o t'est battende a no <hesitation> custos ultimos annos a unu puntu chi non ti restat su tempus de cioè chi e su tempus <hesitation> chi aias devidu dedicare a cussos valores de <hesitation> rivoltos a sos atteros, chi sian fizos, chi sian alunnos, chi sian sas <hesitation> sas atteras pessonas, sas amicizias, non l'acciappas ca <hesitation> pro pro dovere forsi 'onzi bindighi dies resessis a mandare unu messaggiu, ma ma no est cussu, sa su su tribagliu oe nos at leadu u o sa tecnologia sa custa frenesia in su currer continuamente dai su manzanu a su notte chi giughet propriu a t'isme Tigare, a dare pro iscontadu chi lis cheres bene a sas pessonas, a lis dare pro iscontadu chi, ecco su ch'est cambiadu in realidade est propriu su modu de viver su tempus, custu curre' curre' dai un'ala a s'attera, ischis tantas cosas, e custu est positivu, tantas cosas, accurzias tantas pessonas, <hesitation> t'abbituas a tantos modos diversos <hesitation> de pensare, de aggire, de tribagliare, de vivere, custu est un'aspettu positivu, ma forsi ponimus comente si naraiat unu tempus troppa petta in sa troppas troppas cosas <hesitation> e resessimus a leare pagu pagu de totu, mentre innanti sas cosas fin pagas, però forsi cussas pagas fimus guasi seguros de resessire in carchi modu a las gestire, ecco su problema de sa piseddina segundu me est custu, innanti comente t'apo già nadu aio duos libberos, unu 'e lettura e unu sussidiariu, cun duos cuadernos, unu a rigas e unu a cuadrettes, como sos piseddos an sette cuadernos Sette libberos <hesitation> cuadernos operativos nde den'aer tremiza, eo <hesitation> sos cuadernos, sul su libberu su nome 'e su libberu chi fit il mio <hesitation> de cando fio in sa elementares mi l'ammento ancora, ti descrio ti <hesitation> ti diat poder descriere totu sas paginas, fina sos caltellones chi faghiat su mastru meu, como invece sas cosas sun meda, como sos libberos semus costrintos a los lassare in iscola, ca proite una criadura de primma elementare non podet giugher in su <hesitation> in su <hesitation> in su zainu sette libberos, quindi bi cheret mes'ora pro lu chilcare cando bi lis naras tue, cal'est pro l'acciappare in s'iscaffale e poi puru pro los trajinare, ca ca tue lis los deve aggiuare a chircare su libberu giustu ca non bi la faghen, ischin chi nd'an meda, ma a su a sa <hesitation> a sa fine non los connoschen totu, ca zertos libberos mancu los impittamus, quindi penso chi custu sa piseddina chi sian fizos o chi sian alunnos an bisonzu de tempus Su giubbotto chi nois nos bogamus in duos segundos pro su piseddu, si sinde lu devet bogare bi cheret tempus, ca mancari acciappat unu giogu cun s''uttone cun s''uttone e cun sa trauca, resessit a acciappare unu giogu, ma si nois amus presse ca amus de andare a tribagliare est normale chi su giubbotto chi sa criadura impittat <hesitation> 'oghendesinde su giubbotto resessit a giogare, acciappat giogu fina cun s''uttone e cun sa trauca e cheret su tempus sou pro sighire a immagginare su ch'est fattende, fina a si l'inventare, invece como sa presse nos giughet a non li lassare toccare s''uttone e nemmancu a bi lu lassare infilare, ca lu faghimus nois, c'amus presse giustamente, ca est ora 'e andare a tribagliare Quindi pro custu motivu, custu lu faghimus in su, e cando los devimus bestire, custu lu faghimus cando deves fagher sos compitos, ca ispesso e volenteri pro nos isbrigare ca amus presse, lis namus de lu preguntare a sa maestra, comente si podet fagher, no non seimus a chircare de cumprender e cand'isbaglian <hesitation> in sa matessi cosa no amus tempus, su tempus est cambiadu, ecco custu tempus, custu custu currer continuamente, segundu me, penalizzat sas pessonas, penalizzat sas criaduras, penalizzat lis bloccas s'immagginascione <hesitation> e su modu de crescher e de imparare e de isbagliare e de aer su tempus de bi pensare